Ma olõ kotoh ja mul om rahulik ollaq. Aga ma kuulõ, kuis uss' lätt vallalõ ja lätt kinniq. Ma tiiä, et Mart tull' kodo. Ja ma pelgä, selle et ega päiv tulõ tä ja lihtsalt ist mullõ päähä.